Gali zaga ka êske hinjinĩ tira huna yida, kalaka huna yida. Gali ka hinjinĩ anna hunã anna ka môore-ã du mozi. Kumayi hinjinîe dawo. Gali aũ ka-ã ha muro daammo barayini. Daũ ni to koo togusoo kumayi hinjini. Gali gudi hunã ka-ã karaniĩ anna guru kara njogusi su kîtaba ha čûkoo ni kal mosu anna mundu četu karanîe kal, ka-ã karaniĩ. Karaniĩ ni anna-ã četu ka taa wendiĩ, arbiniĩ ni, wenniĩ ni ôwonni šiĩ naĩ. Yunu têlevizinuo ni kal, êredio ni kal, anna-ã četu gîrtaĩ ni, šiĩ naĩ to tûrtu togusoo kumayi ka-ã hinjini. Gali ka-ã muro adaga yê yoo anna-ã kundudo hundu yê yunu to gunna čedo. Ka-ã gali di hunjinoo yina taa mannu četu hinjini. To kuĩ aũ guru ni, aŋgal hunã gali kumayi čoobi kumayi hiyini ka-ã kumayi da hunã tûrri. Ôwonni aũ kunu yê. Bui yê mannu du šiša anna kuna-ã gunna kumayundu ka-ã hiyindi bûniĩ gunna ka-ã šige gali di hinjinó togusi čuo. To kuĩ kunu du anna guru nû ka tuzoo, hoo, dîšee na nûkundi, ko hundu yuũ-ã četu. Yuũ-ã mbo mannu ayî numa lau yobuã ka ayîi-ĩ čindi tuda-ã ni ko yuũ-ã čindi yuũ ayî numa to mannu. To nii mbo mannu ko nuũ Alla njenno ada guda-ã mannu baranuwo Alla njeni, baranuwo Alla njeni anna hunã ka ada wečindiã bugo-ĩ gunna taa lau čî. Taa lau yobuwo ka-ã gali di nûŋie tohi. Weniĩ ni anna-ã četu wendiĩ ni ôwonni ka-ã du amba bui čî. Amba bui čîĩ aũ a ka hinjinã, ka êske hinjinã yê, anna ta ka môore-ã yê gunna lau amba čî ko didi amba yidanó yugó. Ka guru ni amba hundã, ka dunoda amba hundã budi bui čî. Du hanadi budi ni čî, du hanadi-ĩ mannu ka taa du gunna tuhatidi. Yoo to gunnoó mannu amba yida. Ko didi amba yidanó yugó. Amma amba yidĩ koo. Aũ gali amba yidawo, ko-ĩ gunna amba yida. Aũ guru amba yida aũ guru amba yidannó mannu čî, čîidi aũ guru de amba gunú anna-ã de yunu yi čî čîidi. Ka-ã gunna ambada. Yuhati dagi ôllugo guda-ã turo aũ ka hunã hinjinoo yunu hunu zondu du kanum čindi. Ka hunã hananîe yunu zondu haki njohú, yunu zondu kohaar činî čûwo ni mazi. Yoo ôwonni ka hunã nûŋie mura turo ndohudo yiŋgaldu budi unda ha aũ gudi di mannu njudurú. Mura turo ndohudo ka hunã hananîe mura turo ndohudo. To koo di ko-ĩ muro yunu dunodo ni, yunu Alla yibeyinno ni, aũ ka mundu hikinĩ yunu budi yida. Ka mundu gali di nûkunĩ duna bui yida. Toi yiŋɡaldu ka-ã yunu budi dunodo ni anna-ã mbo mundugo di gunna ka ada nûkundie budi gali, aũ nûŋiĩ to ka ada budi nûŋie tohoo anna guru ni ka nûkundĩ ka-ã ha muro. Anna-ã ha yuhatu čendi ni, arbiyindi ni yuhatu čendi anna, aũ bazunoó ni ko todi yuhatu čendi, horkusu hundu. Tohi muro su čûo. Guru ni anna karayihiti, ka ada dunoda-ã koo. Yoo guda-ã mannu gali, ko didi zondu yugó, ko didi zondu yugó. Anna-ã šiša ôlugo-ã šiša. Ôlugo guru ni zondu guru ni gali čî čîĩdi kaa. Ko gunna gali, ko-ĩ ôlugo-ã gunna kôida aũ turoo gunú. Anna-ã gunna kôida, anna ada ka nûkundiã ni kôida. Guda-ã mannu ko-ĩ weniĩ tohoo.